Ia! Ny biby hafaka mampianatra ny raha atao ho an'ny namany, asa ataoko hoe akoho mizaha haniny, reniny manoro ny ôhy mizaha le raha hoaniny; mahita iny zanany mety azahoany ny fahalalana koa hoe: mangnano i tôho ny fomba izahana haniny.